Me recuerda delas casas antiguas que paquí tovía las ain una tupa d'ellas. La casa los mis agüelus entovía tieni las puertas de maera, las primeras que se pusun i, craru, deque las abris o las fechas, pos la maera rugi. I no la maera liquiamenti, mesmu el suelu da un traquíu que pahi que mos dimus pabaxu. Vai-ti a sabel si ai corcoma i mos vemus ena boiga de por baxu assín de golpi i porrazu.